Kusel dum ɓe watata a nder bredi kusel on dum ɓe woitini dum ɓe wulnidum ɓe defi dum ɓewannidum kayan yaaji ɓewannidum manda tiga totton ɓo ɓehautidum ha kampani on ɓehautata dum seɓewara ɓe wannama ha nder ɓredi.